أيوة فعلا عملتها قبل كده لان اوقات انت بيكون معنكش وقت مثلا تتكلم مع حد أو كده والشخص دا لو شافك هتتكلمو مع بعض كتير وانت بتكون مشغول أو عندك مشغوليات كتير او ممكن مثلا لو شخص انت مبتستريحش في الكلام معاه أو مبتحبوش أو مفيش ما بينكو علاقة قوية يعني بس